<noise> ɗon jemma fere no godɗo laari goode se o ye se o hooti saare o bofti kare maako kare maako o vi o fuddan emm tokkugo ngoliɗo. O tokki tokki tokki har har yaarimo suudu ceede. Tunnn diga yende may godɗo may waarti alhajijo mo mari moral.